Kôa mandeha am'grande surface za raha matetiky vidiako raha karazany efatra: <hesitation> savogno, <hesitation> déodorant na ranomangitry de <hesitation> yaourt ndraiky paty.